v r og Efling boða mörg stutt verkföll á fjörutíu hótelum og hjá á höfuðborgarsvæðinu í mars og apríl verkalýðsfélag Akraness undirbýr kosningu um verkfall sem á að hefjast tólfta apríl gera þarf ítarlega rannsókn á fölsunum á verkum eftir Stórval að mati formanns Sambands íslenskra myndlistarmanna afkomendur listamannsins íhuga að grípa til aðgerða miklar líkur eru á að þriðja hvert starf á Íslandi verði óþarft samkvæmt nýrri skýrslu um fjórðu iðnbyltinguna það er sláandi að sjá hversu mikil áhrif þetta hefur á íslenskan vinnumarkað segir forsætisráðherra hrun í trausti fólks til Alþingis kemur ekki alfarið á óvart segir forseti þingsins hann hafi skilning á því og ýmsir atburðir hafi kallað fram neikvæða umræðu við höfum ekki verið nógu dugleg að segja þjóðinni hvað við erum frábær segir nýr formaður

Bændasamtakanna Guðrún Tryggvadóttir er fyrsta konan sem gegnir starfinu

þingfesti í dag stefnu Samtaka atvinnulífsins á hendur Eflingu stéttarfélagi samtökin telja að atkvæðagreiðsla um vinnustöðvun þerna á hótelum áttunda mars sé ólögmæt vegna þess að fleiri félagar í Eflingu en

greiddu atkvæði um verkfallið málflutningur verður á mánudag og dómur kveðinn upp áður en verkfallið hefst á kjörskrá voru tæplega átta þúsund en þernurnar eru innan við eitt þúsund kjörsókn var ellefu prósent og áttatíu

og níu prósent þeirra samþykktu boðun verkfalls en á eftir að raska stórkostlega starfsemi hótela og

hún hefst eftir þrjár vikur og stendur til loka apríl og endar með ótímabundnu verkfalli verði ekki samið atkvæðagreiðslan hefst fljótlega og mun aðeins ná til þess fólks sem

til hótelin eru um fjörutíu talsins þar sem verkföllin verða og eru þau á höfuðborgarsvæðinu og í Hveragerði ætla má að þetta séu öll stærstu hótelin þá á vinnustöðvunin að ná til félaga í v r og Eflingu sem vinna hjá fyrirtækjum í á félagssvæði Eflingar og v r verkföllin ná hins vegar ekki til aksturs hjá Strætó verkföllin hjá v r og Eflingu verða á sama tíma eins dags

verður tuttugasta og annan mars tveggja daga verkfall hefst tuttugasta og áttunda mars þann þriðja níunda fimmtánda og tuttugustu og þriðja apríl hefjast þriggja daga verkföll

og fyrsta maí hefst ótímabundin vinnustöðvun á þessum sömu stöðum hafi samningar ekki náðst

atkvæðagreiðsla tuttugasta og níunda mars um ótímabundna vinnustöðvun sem á að hefjast tólfta apríl verkfallið nær til þeirra félaga sem vinna eftir kjarasamningi Verkalýðsfélags Akraness

við Samtök atvinnulífsins vegna veitinga gistiþjónustu og hliðstæðrar starfsemi frá átjándu mars þrítugasta apríl ætlar Efling líka í smærri verkfallsaðgerðir á þá daga mætir starfsfólk til vinnu en sleppir ýmsum verkum sem verða mismunandi eftir dögum dæmi um þau eru að farmiðar verða ekki skoðaðir klósett ekki þrifin eldsneyti ekki dælt á bíla og þvottur ekki þveginn aðgerðirnar ná til um átta hundruð og fimmtíu félaga hjá v r og um fimmtán hundruð hjá Eflingu þetta er ekki stór hluti af fjöldanum í félögunum

áhrif ég meina fimmtán hundruð manns er stórkostlega mikill fjöldi raunverulega og svo þegar þú bætir félagsmönnum v r við og svo nær þetta náttúrulega til margra vinnustaða þannig að jú þetta mun hafa mjög mikil áhrif en það er náttúrulega tilgangurinn með því að fara í verkfall það er að ná að hafa svo mikil áhrif á samfélagið að öllum verði mikilvægi þeirra sem vinna vinnuna ljóst það er sorglegt og stórskaðlegt að einhverjum hafi dottið í hug að falsa verk eftir

er mjög brugðið héraðssaksóknari hefur til skoðunar mál þar sem talið er að málverk eftir Stefán frá

hafi verið fölsuð í fréttum í gær kom fram að uppboð á tveimur slíkum verkum var stöðvað á mánudag talið er að falsanirnar séu nýjar og óttast er að fjölmörg slík verk séu í umferð þetta er fyrst og fremst sorglegt

alveg stórskaðlegt mál þetta er í rauninni það versta sem getur komið fyrir og enn þá fáránlegra að mönnum skuli detta í hug að þeir komist upp með þetta samkvæmt upplýsingum frá gallerí fold hefur verið

um það í dag að fólk sem keypt hefur verk á uppboðum setji sig í samband við fyrirtækið með áhyggjur af verkum sem það hefur keypt Jóhann Ágúst Hansen framkvæmdastjóri segir að tekist hafi að róa viðskiptavinina og að í engu tilfelli sé talið að viðkomandi verk sé falsað en þetta sannar eins og svo oft

það er þessi blessaða

sem ræður öllu líka í þessu nú eru menn að falsa verk bara til þess að græða á því afkomendur Stefáns eiga höfundarréttinn að verkum hans fréttastofa ræddi í dag við Tinnu Stefánsdóttur

hans sem sagði að fjölskyldan muni skoða hvort ástæða sé til að grípa til aðgerða sjálfri hafi henni brugðið mjög þegar hún sá fréttirnar í gær sumir hafa verið að segja að þetta sé góð ábending um hvað hann sé eftirsóknarverður og flottur og allt það en mér finnst þetta alltaf vera eyðilegging því

þetta er bara lítill hluti við vitum ekkert hvað er meira það gæti verið miklu meira í gangi heldur en þetta

það þurfi að grípa til einhverra aðgerða að stjórnvöld

að gera það eða lögregla ég er algjörlega á því það þarf að rannsaka þetta mál hundrað prósent og ef það þarf lögguna þá á hún að vera þarna verulegar breytingar eru í vændum á vinnumarkaði samkvæmt nýrri skýrslu nefndar forsætisráðherra um fjórðu iðnbyltinguna líklegt þykir að á allra næstu árum muni gervigreind og aukin sjálfvirkni hafa áhrif á áttatíu og sex prósent starfa á vinnumarkaði hér á landi aðeins fjórtán prósent fólks á íslenskum vinnumarkaði eru í störfum þar sem litlar líkur eru á sjálfvirknivæðingu en þótt sjálfvirkni geti gert sum störf óþörf geta jafnframt orðið til ný störf starfshópurinn skilaði þessum niðurstöðum í dag markmið hópsins var að rannsaka afleiðingar fjórðu iðnbyltingarinnar fyrir íslenskt samfélag það er í raun og veru sláandi að sjá hvað

sjálfvirknivæðingin mun hafa mikil áhrif á íslenskan vinnumarkað ef þessi spá verður að veruleika sem hér var kynnt fjórða iðnbyltingin er eitthvað sem hefur mikið rætt um en hvað þýðir þetta í einföldu máli má

tækni sem valdi breytingum í samfélaginu nú þegar eru fjölmörg dæmi um að tækni afgreiðsla er oft tekin sem dæmi

við af starfsfólki þessar starfsstéttir sem kannski mest finna fyrir breytingum núna eru til að mynda störf iðnaðarmanna og svo er oft talað um þjónustu og sölustörf til dæmis ýmiss konar afgreiðslustörf og þetta eru störf sem má kannski sjá fyrir sér að strax og nú þegar og þá erum við að tala um næstu tíu til fimmtán ár munu breytast eða jafnvel hverfa er þetta eitthvað sem við þurfum að hafa áhyggjur af ég held að það sem við munum gera núna muni skipta mjög miklu máli fyrir þær kynslóðir sem miðjum aldri getum við sagt eftir tuttugu til þrjátíu ár allar ákvarðanir sem við tökum í dag munu hafa áhrif á þær kynslóðir stóra niðurstaðan úr þessu er kannski sú að annars vegar er mikilvægt að styðja betur við menntun og rannsóknir og setja sér skýra sýn í því sömuleiðis að fjárfesta meira í nýsköpun Lilja Dögg segir mikilvægt að samfélagið í heild búi sig undir þessar

breytingar þetta má ekki bara vera hlutverk hins opinbera heldur virkilega reynir á fyrirtæki líka að bregðast við gott dæmi að velta fyrir sér ef þú ert með góðan starfsmann en þú veist að starf þess

gæti horfið á næstu árum hvernig má styðja þann starfsmann að sækja sér nýja færni og færa sig yfir á annað svið

ekki megi gleyma því að með breytingum verði einnig til ný störf jafnvel störf sem erfitt sé að gera sér í hugarlund í dag ég nefni oft sem dæmi ef ég hefði reynt að útskýra fyrir ömmu minni og

afa fyrir fimmtíu árum síðan að í dag gæti ég valið um að verða jógakennari eða forritari þetta eru störf sem væri erfitt að ímynda sér en störf sem eru orðin til í dag Guðrún Tryggvadóttir er fyrsta konan sem gegnir formennsku í Bændasamtökunum í rúmlega hundrað og áttatíu ára sögu þeirra hún segir að þjóðin þurfi að fá að kynnast bændum betur og hvetur til samtals Guðrún er bóndi í Svartárkoti

innst í Bárðardal í Suður Þingeyjarsýslu þar rekur Guðrún sauðfjárbú og menningar og ferðaþjónustu og reykir regnbogasilung ásamt eiginmanni sínum móður systur og mági við erum að reykja svona

fimmtíu til fimm hundruð kíló í einu og þetta er svona sem öll fjölskyldan tekur þátt í það er óhætt að segja

sé ekki beint í alfaraleið það er bókstaflega þar sem vegurinn endar í jaðri Ódáðahrauns þetta

er náttúrulega langt frá þú skreppur ekkert í bíó

svolítið að skipuleggja þig til nýja starfið leggst vel í Guðrúnu en hún segir að það krefjist þess óneitanlega að fjölskyldan skipuleggi sig öðruvísi en nú hún segist ekki koma inn með stórar áherslubreytingar þó svo að það verði

óneitanlega breyting fyrir bændur að sjá ekki lengur karlmann í formannsstólnum auðvitað vinnur fólk aldrei eins og við vitum bara að við hugsum ekki eins karlar

fram undan ég er bara gríðarlega bjartsýn á íslenskan landbúnað við búum hérna við einstakar aðstæður eins og við þekkjum

litla sýklalyfjanotkun eins og allir þekkja þetta er

í umræðunni hún segir að innflutningur á hráu kjöti

mjólk og eggjum sé gríðarstórt hagsmunamál fyrir alla Íslendinga ekki bara bændur sem séu alfarið á móti honum lausnin sé ekki einföld en bændur séu staðráðnir í að finna hana Guðrún segir að eitt af því sem bændur þurfi að vinna í sé að minnka það

bil sem myndast hefur milli bænda og þeirra sem búa í þéttbýli það sé ótrúlega stutt síðan allir áttu ömmu og afa í sveit og börn voru send í sveit á sumrin ekki verið nógu dugleg að segja ykkur þjóðinni hvað við erum í rauninni frábær þannig að kannski ef þið viljið koma

í heimsókn og ræða málin þá bara er það um að gera talið við bændur vitið hvað þeir eru að gera við erum ótrúlega áhugaverð indverski flugmaðurinn sem brotlenti í Pakistan á miðvikudag var fluttur yfir landamærin síðdegis í dag en hann hefur verið í haldi pakistanska hersins forsætisráðherra Pakistans segir þetta tilraun til að slá á mikla spennu milli ríkjanna vegna deilu um yfirráð yfir Kasmír héraði flugmaðurinn tók þátt í loftárásum á miðvikudag en vél hans var skotin niður af pakistanska daginn áður höfðu indverskar orrustuþotur rofið lofthelgi Pakistans og varpað þar sprengjum á indverska herinn í Kasmír fjórtánda febrúar Indverjar saka stjórnvöld í Pakistan um að halda hlífiskildi yfir samtökum sem lýstu árásinni á hendur sér Pakistanar lokuðu lofthelgi landsins á miðvikudaginn en búist var við því að hún yrði opnuð aftur í dag það hefur þó ekki gerst nema að takmörkuðu

leyti frásagnir þjóðanna af atburðum síðustu daga eru ekki samhljóða ríkin eru ekki sammála um hvort mannfall hafi orðið þegar Indverjar gerðu árás á hryðjuverkasamtökin og þá eru ríkin ósammála um hversu margar orrustuþotur voru skotnar niður spennan milli ríkjanna hefur farið vaxandi síðustu vikur og óttast margir að enn og aftur blossi stríð upp á milli þessara ávarpaði þjóðina í dag og sagði að hryðjuverkum yrði alltaf mætt af mikilli hörku forseti Alþingis segir hrun í trausti á þinginu ekki koma að öllu leyti á óvart og hann skilji það enda hafi ýmsir atburðir kallað fram neikvæða umræðu hann telur dvínandi traust ekki vera vegna starfa þingsins samkvæmt þjóðarpúlsi

Gallups sem RÚV birti í gær um traust til stofnana hrynur traustið sem fólk ber til Alþingis og borgarstjórnar Reykjavíkur og mælist hvort tveggja með minna traust en bankakerfið sem frá hruni hefur mælst með minnst traust borgarstjórnin mælist með sextán prósent traust átta prósentustigum minna en í fyrra og Alþingi með átján prósent ellefu prósentustigum minna en síðast þetta eru auðvitað vonbrigði það kemur harkalegt bakslag í þróun sem var í rétta átt árin á undan frá því að traust til Alþingis

nánast til grunna eins og mjög margra

aðila eftir hrun en við vorum á réttri leið og nú kemur bakslag og það er verulega vont veldur vonbrigðum en ég get kannski ekki sagt að það komi að öllu leyti á óvart ég held að vandinn sé sá að Alþingi er ekki í sjálfu sér að

þarna út frá verkum sínum eða þeim störfum sem það skilar því að það hefur verið á góðri leið undanfarin ár en ýmsir atburðir hafa kallað fram mikið neikvætt umtal Steingrímur vill ekki tilgreina hvaða einstaka atburði hann eigi við hann telur þetta einnig tengjast tilvistarvanda lýðræðis og

á Vesturlöndum hann segir að ef Alþingi fengi einhverra ára tímabil þar sem einungis sé horft á verk þess megi endurvekja traust en ég skil alveg hvers vegna við fáum er ekkert hægt að horfa fram hjá því að neikvætt umtal vegna ýmissa hluta hefur verið mikið þannig að það skiptir máli að alþingismenn komi vel fram innan þings sem utan já heldur betur ekki hafa fengist viðbrögð frá forseta borgarstjórnar

þrátt fyrir umleitan nokkrir tugir íslenskra ungmenna söfnuðust saman á Austurvelli í Reykjavík í hádeginu í dag þau líkt og námsmenn víða um heim mótmæla aðgerðaleysi stjórnvalda í loftslagsmálum og ætla að halda því áfram þar til stjórnvöld bregðast við ungmenni víða um heim hafa farið í verkfall undanfarnar vikur vegna aðgerðaleysis stjórnvalda í loftslagsmálum annan föstudaginn í röð söfnuðust námsmenn saman á Austurvelli það eru Landssamtök íslenskra stúdenta ungir umhverfissinnar og Samband íslenskra framhaldsskólanema sem hafa boðað til verkfallanna þess er krafist að fjárframlög til loftslagsmála verði stóraukin samskonar mótmæli fóru víðar fram í dag til að mynda söfnuðust um þrjú þúsund saman í

í Þýskalandi lét sig ekki vanta og tók þátt í verkfallinu þá var einnig mótmælt í í Belgíu í gær þar sem á fjórða þúsund stúdentar í skóla til að mótmæla og sum þeirra tóku ömmur og afa með

í dag frá því sala bjórs var heimiluð hér á landi tímamótanna er minnst víða meðal annars í Hafnarfirði og þar er Haukur

fréttamaður staddur já Lions klúbburinn Ásbjörn hefur

höfum haldið þetta óslitið

allt upp á hinn mesta stíl öllu til tjaldað

víða um land til dæmis á Árskógssandi þar er Jón Þór Kristjánsson

hvernig datt ykkur þetta í hug ekki hægt annað

svart og hvítt

liggur við suðurströndina og verður því stíf

austlæg átt með úrkomu í öllum landshlutum í kvöld og nótt og verður úrkoman aðallega snjókoma eða

því það kólnar heldur norðaustan hríð á Vestfjörðum fram til morguns lægir og dregur úr úrkomu í fyrramálið norðaustan gola eða kaldi á morgun með éljum en léttir til sunnan heiða kólnandi veður Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir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

Benedikt Guðmundsson var í dag ráðinn landsliðsþjálfari kvenna í körfubolta Benedikt skrifaði undir fjögurra ára samning við k k í Hlynur Andrésson keppti í undanrásum í þrjú þúsund metra hlaupi á Evrópumótinu í frjálsíþróttum innanhúss sem hófst í Glasgow í dag og spennan var mikil þegar keppt var í fimmgangi í meistaradeildinni í hestaíþróttum í Kópavogi í gærkvöld v r og Efling boða mörg stutt verkföll á fjörutíu hótelum og hjá

á höfuðborgarsvæðinu í mars og apríl verkalýðsfélag Akraness undirbýr kosningu um verkfall sem á að hefjast tólfta apríl gera þarf ítarlega rannsókn á fölsunum á verkum eftir Stórval að mati formanns Sambands íslenskra myndlistarmanna afkomendur listamannsins íhuga að grípa til aðgerða miklar líkur eru

á að þriðja hvert starf á Íslandi verði óþarft samkvæmt nýrri skýrslu um fjórðu iðnbyltinguna það er sláandi að sjá hversu mikil áhrif þetta hefur á íslenskan vinnumarkað segir forsætisráðherra hrun í trausti fólks til Alþingis kemur ekki alfarið á óvart segir forseti þingsins hann hafi skilning á því og ýmsir atburðir hafi kallað fram neikvæða umræðu við höfum ekki verið nógu dugleg að segja þjóðinni hvað við erum frábær segir nýr formaður

Bændasamtakanna Guðrún Tryggvadóttir er fyrsta konan sem gegnir starfinu þessum fréttatíma er lokið

í útvarpinu klukkan tíu í kvöld og alltaf má finna nýjustu fréttir á vefnum